في أحد الأيام عصرت قطة فضولية على قلادة سحرية وأثناء لعبها بها قد تحولت إلى فتاة في غاية الجمال ولكنها لم تكن تعلم كيف تتحدث بمثل لغات البشر